انا الرياضة الي منحسنهاش وانا جد سيء فيها هيا رياضة البيزبول يعني كيتقولي البيزبول انا نعرفش وش راك تتحدت منعرفش وش حب يقول البيزبول منعرفش القواعد منعرفش حتى نرفد هداك المطرق اليلعبو بيه منعرفش وش يسمو <hesitation> المواقع الي تلعب فيها الاعبين منعرفش شحال كاين من لاعب في الفريق هل هو رياضة تعتمد على فريق او هي رياضة يعني فردية كالسباحة او هي يعني فريق ككرة القدم لا اعلم شيء عن هدا رياضة البيزبول نسمع بيه فقط منعند ناس من منعند الي يحكو عليه ويقلك البيزبول رياضة شابة وزينة لكن انا صراحتا يعني راني متاكد انو تحطني في ميدان بيزبول يعني منعرفش ب- يعني نقدر نسجل ض مرمى تاعي